Pues niwew arangüw juchombiümüw alambüw kuiriwxiel ayambüw kiriw nit tuan sajaw quia awüniw mixinch nic ajgey ayacüw paramosapüy juchombiümüw ayambüw kuiriw xiel op hasta opás sajuayiw y siaxomüw hel kuirije tuan maquiüjguey apiqiw parmondandombiümüw newew atuquiey arangüw neáwangüy alambüw par ombiem más loe ayambüw nic y niquiriw xiel.